Kekeni matamata an. Na nega, guna beh namo. Ini guna kekendia, beh, hai daka baina gwa, hai sisiba ekamonaiva kekendia olalom. Tamadia sinadia seh, eha dibadia namonamo, kara namodia, o, <hesitation> mauri namona, eka daka baina gwa, unada, enohom benada, daka, ruma gaukaradia baie kara. Vaia edia, lagani taimdiai, unuma baie helai baie hebouebou toh, keken korikorina, daka baina gwa, iana, hereva ekamonaim, <hesitation> sisiba ekamonaim, daka ehamaoroam gauna nam, ekaraiamu. Dabua ehurimu, o- o wiken emaim dabua ehurim, ma elaomu ma, mande, na dina gini gunanai deha skulim. Eha skulim neganai da elaom school neganai, school na dabai <hesitation> statim elaom bona ma adorai ma eha orem. Bena ia eloum neganai ia nama maena, <hesitation> gaukara. Vaia skuli gaukaradia beh mai taimidia. Toh ia dama beloumu ruma doma he- beha eroamu, <hesitation> bema mai taihudia haidia ma ena sisters haidia, ma idia ma beha mao <hesitation> itana ma, <hesitation> oi- oi daka, <hesitation> daka baina gwa, <hesitation> Oina, mereki bahuri, laube daka, ina daka dabua doh mirodia doh aina huri. Elaumu, orem taiminai ma anian doh banadu please. Lau ma mai egu skuli gaukara dainai. Unabe unuam da oinada bodibam, na kekeni na hanai hanai, oitaiam iena mauri na ede enoho laia tomam. Bena boitaiam neganai, unabe, mau- <hesitation> keken korikori bunu. Ruma gaukaradia bekaramu, <hesitation> daka, hesiai beha- be- belao henimu, ma unu gau idoudiai bekaram. Iena skuli na baine ela bona, iana houna, skuli na baine haorea. Skuli beha oream neganai iada una, daka, belaom bona ia begaukaram, iada bea headavam. Beheadava neganai iada benoho namonam. Okay, ina, maurina tanoho laiam hari, onai first name sivarai beh, unabe gunai. Ina nega maurina beh, gau idauidau. Nabe, ruma keken na. Inama, ariara kekendia dan ma no- ma- ma- ma- ma- mai gaudia. Una na, hai sisiba sekamonaim gaudia. Kara havara gaudia. Eb- sikuli basieuramu da benogam dama belaom da dalai beha ginimu, dabeh, daka be- daka behegoevamu, lip stick toh, behepeni masem da beloam da asi itaitana danu. Unabe dia ia. Da belaom ada beh noinoimu, Anabe, taumase bada. Iada, tauma seh beitaia la- beitaiam da behereva laiam ego ia, na keken beh eha dibadibaiam evana lasi. Ia nama, daka, ruma gaukare sekaramu, unabe oitaiam, una be- bea headavam neganai, ia dama, ena mauri na bedikam bana, asi, da adavana esena na hanaihanai ma beh dadabaiamu, beda bealaiamu danu. Ma beh- hospele dan ma besiaiam bana unabe bero- beha beroa dikadikam beh iana, ialana dan ma begouraim. Dainai unabe oitam, una hai ariara ta gouraim gaudia behounu. Asi- asi gaukara ta dibadia. Idia gauna bena baie, dabai ediho bona, dab- <hesitation> hanua eboim, idia eme daekaum. Bedaekaum dan belaom anian mo beha anim, dama bea hekurem, imanai da una, mobile nada beh presiam beri beie presia idauidaumu. Ena daka- daka, ura karadia ma bekaram ma, bona, eno- iada una, da unubana mo benohom. Hanaihanai iana unubana. Unabe, hai ariara kekendia buno. Toh una dainai keken momo daka, o ourahenia dikadikam daka, ena kara na baitadia. Iana, daka enohom maurina bedebamona, <hesitation> iana, upbringing bede bamona, tamana sinana seh ede enaria toma, ma unama, daka, oi- Oisema una gabu bona ma baitaia. Nana keken namona bona, ma keken, dikana. Dainai, hahine- ea hahinem neganai, unube, daka, natudia, unu gakaredia iregudia iha goevadia, unana iboudiai, nana ia imanai bana iana ruma hainena. Dainai unu qualities na, madi baitadia. Bema iena kara namo, dia una guriguri elaom toda <hesitation> bema ia kara namo keken na neganai, unabeda, namo herea. Bema ia, kara idau neganai, iama, ma una ma idau.